No pini piät iks egä päiv kõrraligult liikuq saama. Umbõlõ hää um, ku pini saa aia seeh juuskõq vai sis ku perremiis pinni joosutas vai jalotas. Tuu olõsiq umbõ hää egä päiv iks.